Köö ela re lí juó’ ee ri tɇɇ kú’n jan dsa xén’ e dse li láa e re sýn e jmíi’ lýn o jmíi’ lɇ ján o e nɇɇ ‘uɇɇ e re töö júú ba xé’n ejöba tu ere tɇɇ kú’n kie e rí jɇɇ kú’n jmí lɇ e lýn, xí dxí’ xí sá’n xí, xí ju´’n xí e <hesitation> e nⱥⱥ’ fí kiee’ e kiä eñóó lɇ jöba ere lí juó’ e re tɇɇ kú’n jan dsa. Xiru a jiá’ Kali kuii kú’n o jmí lɇ e <hesitation> e e e e <hesitation> jmí’ lɇ e re guⱥ tá’ jö jia’ relí juó’ jö e re juáá’ra e ta lɇ re tɇɇ kú’n la ree la jïï ka kö’ jö kí jiaka jɇɇ jmí ba lýn kí jmý kïï re ja ýý ta jmí’ lɇ íí elixa xiñǿ’ kiee’ tá’ jmý kÿÿ xiro ajiakali kuii kú’n dx´jmí lɇ, xiru my lⱥ kuii kú’n jö barelí juó’ ere tɇɇ kú’n kí jöba re lí juó’ dse gín mý guíi edxo la kuⱥⱥ’ mý guíi kiee’ tá’.